Livi lo kijlenka nchi ye jniño lo likonchi chikoo, te livi jum <hesitation> iyo nda jna-inii xilo ñe'ninchi ye chong ñuuso á te, chong ñuu, chong ranchu, nale ja'aso te livi ajnu yee nda ja'aite nda <hesitation> nkai xi lo ye nda jinii nale lo kala'anchi naá, te jna-ini nkai ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i te wenu nka kuya'vi.